gott kvöld við tökum stöðuna á húsnæðismarkaðinum síðar í þættinum en byrjum hins

vegar á harðri gagnrýni formanns v r á rekstrarkostnað lífeyrissjóða landsins hann er kominn hingað til okkar ásamt Þóreyju s Þórðardóttur framkvæmdastjóra

rekstrarkostnað lífeyrissjóðanna með nokkuð reglulegu millibili frá tvö þúsund og níu ekki á hverju ári en hef haldið

eftir að reiknings

tveimur árum síðan þá fara að koma meira af þessum áætlaða dulda kostnaði eins og við fjárfestingarsjóði bæði erlendis og hér á landi þá áætlaður fjárfestingarkostnaður þannig að

kerfisins er að skýrast meira en hann hefur gert áður það er þegar lífeyrissjóðir eru farnir að gefa meiri og nákvæmari upplýsingar um bæði rekstrarkostnað og sína starfsemi en

hlutabréf í tveimur félögum og þar er yfirbygging í rauninni úr öllu hófi

að mínu mati og ég hef farið fram á og krafist þess að sjóðirnir slíti þessum sjóði Framtakssjóði Íslands og taki til sín eignirnar í stað þess að reka þetta batterí árum saman með tilheyrandi kostnaði ég skal viðurkenna að í að í byrjun vann starfsfólk

þrekvirki við að koma þessum eignum þessum brunarústum atvinnulífsins sem sjóðurinn keypti í heil félög þrekvirki við að koma þeim á koppinn og gera úr þeim verðmæti en síðan fyrir

þremur árum síðan hefði mátt slíta þessum sjóði og skila eignum til lífeyrissjóðanna og það hefði átt að vera krafa

stjórnenda lífeyrissjóðanna að gera það á þeim tímapunkti í stað að láta þetta tikka áfram með mannskapi og tilheyrandi kostnaði og þetta hefur kostað kostað lífeyrissjóðina og framtakssjóðina átta hundruð milljónir tæplega í rekstrarkostnaði frá tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og sextán og er enn þá að tikka geri ég ráð fyrir að það sé ákveðin hagkvæmni í því að vera með allar eignirnar undir einum hatti hatti frekar en að slíta þær í sundur og dreifa þeim á lífeyrissjóðina er ekki eitthvað til í því ég held að það

nein hagkvæmni í því þegar við erum með yfirbyggingu tildæmis á íslenska lífeyrissjóðskerfinu þar sem lykilstjórnendur og stjórnarmenn voru með níu hundruð og fjörutíu milljónir á síðasta ári að við getum ekki gert kröfu um það að stjórnendur lífeyrissjóðanna sjálfra

geti

það það hlýtur að vera lágmarkskrafa okkar sjóðsfélaga að gera slíka kröfu til þeirra sem stjórna kerfinu og líka þekkja vitjunartíma sjóða eins og framtakssjóðsins Þórey þessi gagnrýni sem kemur

fram um þennan mikla kostnað sem sem er í þessu kerfi ekki bara launa og

rekstrarkostnaður heldur líka kostnaður við fjárfestingar þarf hann að að vera svona mikill þetta er svolítið stór spurning kerfið okkar er gríðarlega stórt það eru fjögur þúsund milljarðar og ég fagna því að það komi svona rýni og gagnrýni á sjóðina því þeir þurfa að taka gagnrýni og við erum að fjárfesta fyrir almenning og og við erum að vanda okkur regluverkið er alltaf að þyngjast og það er mikið af sérfræðingum starfandi hjá lífeyrissjóðunum þannig það er eðlilegt að það sé talsvert mikill rekstrarkostnaður hjá sjóðunum sem slíkum

mjög vel heppnuð fjárfesting fyrir lífeyrissjóðina og

fyrir almenning þannig ég get ekki gert annað en að fagna því hvað honum hefur gengið vel hann kemur inn tvö þúsund og níu og upphaflega átti hann að vera mun stærri heldur en hann nokkurn

búinn að skila til baka níutíu milljörðum fagnaðarefni hvað þeim hefur gengið vel það er ákveðinn líftími á á þessum sjóði og alveg eins Ragnar segir

er þrýstingur á að að klára þetta en þetta er ekki eins og þetta séu bara tvö félög það er það er alls ekki þannig því að taka og þurfa að vinna úr eignunum og

og það er líka verið að vinna úr eldri fjárfestingum

og núna heyri ég að stefnan hjá þeim er að ljúka sjóðnum

verður núna um áramót eða snemma á næsta ári en ég fagna því og ég skil það mjög vel og við sem störfum í lífeyrissjóðakerfinu að það á að vera rýni á og

á að hafa skoðanir á því sem við erum að gera það er eitt að hafa skoðanir á þessu og og Ragnar og fleiri hafa talað um til að mynda launakostnað innan þessa kerfis finnst þér þurfa að breyta þessu finnst

að koma til móts við þá hefur verið dálítið hávær sérstaklega á síðustu árum eftir hrun um að um að einfaldlega kostnaðurinn og yfirbyggingin í þessu kerfi sé of mikil lífeyrissjóðir eru alltaf að huga að kostnaði það er alltaf verið að huga hvernig er hægt að draga úr kostnaði það eru auknar kröfur eins og ég sagði áðan varðandi

og þetta er ekki bara eins og einhver fjárfestingarkostnaður því við megum ekki gleyma því til hvers lífeyrissjóðirnir eru þeir eru að taka við iðgjöldum þeir eru að ávaxta fé og borga út lífeyri

er ekki eins og þetta séu bara einhverjir fjárfestingarsjóðir stór starfsemi í sjóðunum er einmitt að gæta að réttindunum og síðan hefur núna verið að að aukast þjónusta sjóðanna í að borga út sjóðfélagalán sem ég held að sé mjög jákvætt að vera í stakk búin til að vera inni á markaði fyrir lánveitendur það kostar líka og það er inni í rekstrarkostnaðinum en varðandi laun einstakra stjórnenda eða slíkt og og Ragnar Þór hefur einkum og það kannski snýr honum næst að rýna á lífeyrissjóð verslunarmanna eða slíkt en stjórnir allra sjóðanna þeir þurfa að svara fyrir launastrúktúr og lífeyrissjóðirnir þeir eru ekki þeir sem leiða þennan í sjálfu sér því við þurfum að vera með frambærilegt fólk á samkeppnisumhverfi því maður heyrir þetta og manni finnst

eins og enginn leiði þennan strúktúr það vísa allir í einhverja aðra að laun einhverra annarra og hugsanlega erlendra aðila séu hærri og þess vegna þurfi launin að vera svona há er þetta ekki bara einhver afsökun sem ég hef aldrei heyrt að lífeyrissjóðirnir miði sig við einhvern kostnað erlendis

við erum ekki í einhverri samkeppni um starfsfólk erlendis það er

og þar eru þessar fjárhæðir algjörlega út úr kortinu miðað við íslenskan markað en hins vegar

við að vera samkeppnishæf gagnvart mannskapnum sem er hjá fjármálafyrirtækjunum þó lífeyrissjóðir séu ekki fjármálafyrirtæki þá erum við samt að sækja í sama mannauðinn og og við getum ekki gert

annað en að vera fagleg í vinnubrögðum

og það gerum við ekki öðruvísi en að vera með hæft starfsfólk Ragnar það hefur verið bent á að það fylgir bara ákveðinn kostnaður því að vera í fjárfestingum hlutabréfamarkaði eða þessu sjóðakerfi er einhver önnur leið er eitthvað annað kerfi sem hægt er að taka upp þar sem þú sérð fram á að kostnaður yrði ekki svona mikill að vera með tuttugu og átta lífeyrissjóði samkvæmt tvö þúsund og sautján í svona litlu samfélagi

fjórtán stærstu lífeyrissjóðirnir eru með uppgefinn og viðurkenndan þrettán komma sjö milljarða rekstrarkostnað með fjárfestingargjöldum á síðasta ári ef við setjum þetta í samhengi við aðra sjóði eins og lífeyrissjóð opinberra starfsmanna

sem er stærri en allt íslenska lífeyrissjóðakerfið þar er einn framkvæmdarstjóri og um fimmtíu manns sem starfa í bakvinnslu

er bara einn norskur olíusjóður mikil yfirbygging eins og Þórey minntist á hérna áðan varðandi aukningu lífeyrissjóðsins sjóðsfélagar eigum að koma miklu meira að því að móta stefnu sjóðanna og hvað við viljum að þeir geri og hvað þeir þjóni vegna þess að okkur sjóðsfélögum er lánað með beltum og axlaböndum

meðan atvinnulífinu er lánað út á kampavín og

þetta er okkar upplifun frá hruni og fyrir hrun og í eftirmála hrunsins að sjá hvernig allt tapaðist en sjóðirnir eignarstöðu sína á kostnað sjóðsfélaganna sjálfra og heimilanna við

klára þetta já þannig að þannig að það er klárlega hægt að breyta þessu og ég vil sjá sjóðina koma kannski að fjárfestingum með samfélagslegri hætti ég vil sjá sjóðina

fjárfesta frekar í vísitölusjóðum heldur en rándýrum fjárfestingarsjóðum sem eru einmitt eins og

fullt af hugmyndum og fullt af lausnum sem hægt er að gera til að bæta kerfið og

húsnæðismarkaðinum en ég efast um að verðhækkanir undanfarinna ára hafi farið

nokkrum manni

skýrar vísbendingar um að húsnæðismarkaðurinn sé farinn að kólna að minnsta kosti samkvæmt greiningardeild Arion banka Stefán Broddi Guðjónsson forstöðumaður deildarinnar er kominn hingað til okkar velkominn

veit ekki hvort svarið er einfalt af hverju er húsnæðismarkaðurinn að kólna já það er nokkuð flókin spurning en það er rétt við

það sé ekki sami asi og hefur verið á húsnæðismarkaðnum

þær forsendur sem leiddu til þess að að húsnæðismarkaðurinn hækkaði svona mikið

túrismanum og það er auðvitað skortur á á íbúum mikill

þannig að einhverju leyti er vonandi verið að vinna á því og það er svo sem þekkt að það tekur tvö til þrjú ár fyrir íbúð að koma á markaðinn sem er byggð þannig

en gleðifréttir eru þær allavega að okkar

þýðir þetta það að menn geti farið að búast við verðlækkunum eða er þetta bara það að við séum að ná einhverju jafnvægi á þessa markaði ég held þú verðir að leyfa mér að nota bara orðið jafnvægi því að það er auðvitað mjög algengt að

í viðtöl og segir jæja markaðurinn

en þetta eru bara svo flóknar spurningar þetta er bara markaður eins og eins og allt annað og sá sem þykist hafa svarið við því hvenær markaðurinn

hann held ég að sé

heppinn ef hann hittir á rétta

það getur valdið vonbrigðum ætlar alltaf að hitta á réttan réttan tímapunkt en sko en það að þessar hækkanir séu einhvern vegin að

hefur mikil áhrif á verðbólguna í heild sinni hefur um þrjátíu prósent áhrif á vísitölu neysluverðs og ef við værum ekki með þessar hækkanir ef húsnæðisliðurinn hefði ekki hækkað eins og hann hefur gert á síðustu árum þá værum við ekki með eitt komma sjö prósent verðbólgu sem er býsna heilbrigð verðbólga og afskaplega gleðileg

þá værum við með verðhjöðnun sem væri nær því sem nágrannaþjóðirnar voru að kljást við

ári síðan eða svo

liðurinn er mjög stór og margir gagnrýnt það og talað um að endurskoða það það er kannski ástæða til þess en áhrifin eru verulega mikil

takk fyrir þetta við fylgjumst áfram með húsnæðismarkaðnum auðvita takk fyrir komuna og við ætlum að ætlum að fara yfir í menninguna gott kvöld

fulla vasa af grjóti sló í gegn þegar hann var frumsýndur hér á landi um aldamótin verkið gekk fyrir fullu húsi mánuðum saman og urðu sýningarnar hátt í tvö hundruð talsins þegar uppi var staðið leikararnir Stefán Karl Stefánsson og Hilmir Snær Guðnason endurtóku leikinn árið tvö þúsund og tólf og nú á fimmtudag fer þriðja uppfærslan á þessu vinsæla verki aftur á fjalirnar við litum á æfingu

af grjóti á smíðaverkstæði Þjóðleikhússins við skulum bjóða þá velkomna

strákar þriðja uppfærslan á þessu verki hér á Íslandi þið hafið elst og þroskast og stækkað hvað hefur breyst

það er klárt að

breyst síðan þá þetta eru

sautján ár síðan við byrjuðum fyrst á þessu fimm ár síðan við tókum þetta svo upp aftur ég veit það ekki ef eitthvað hefur breyst þá er kannski aðeins dýpri sýning en hún var á sínum tíma

já það er klárt að við höfum breyst og svo held ég líka bara að

og þessa eins og

benti okkur á sjálfur um daginn ég var tuttugu og fimm ára þegar

hana fyrst svo þrjátíu og sjö ára og svo fjörutíu og tveggja ára bara að fá þetta tækifæri er ótrúlegt sem leikari að leika sýningu með sama leikaranum í sama leikhúsinu með sama leikstjórann við erum alltaf að spyrja okkur á hverjum einasta degi á æfingu er eitthvað hérna sem við erum að missa af er eitthvað sem við misstum af fyrir sautján árum síðan og jafnvel fyrir fimm árum síðan ég til dæmis uppgötvaði mér til mikillar gleði að það er ein lína í þessu verki sem ég hef gjörsamlega misskilið allan tímann leiðréttist hér með það verður ekkert gefið upp hvað það er en

ég vona að hún framkalli hlátur

ég verð að segja eins og er ef ég má segja þessa sögu að hitta Stefán Karl því ég hafði heyrt að þessi hugmynd væri í loftinu

nýkominn úr veiðitúr kem á spítalann

Stefán Karl með slöngur út úr nefinu augum og eyrum ég var búinn að heyra að við ættum

að gera þessa sýningu ég lít á hann og segi Stefán Karl er þér

hugsa málið en ég verð samt að spyrja pabba fyrst

pabbi segir að við strákarnir verðum bara að finna okkur eitthvað að gera sjálfir af

að vera bóndi

ef það verður ekkert meira kjöt og engar beljur meir það eru kannski helst aðstæðurnar sem geta orðið fyndnar alveg eins og aðstæður í okkar lífi hversu alvarlega sem við lítum á þær þá geta þær orðið fyndnar fyrir aðra það er þetta leikrit aðstæðurnar sem þeir lenda í sem sem eru hlægilegar eins og til dæmis um daginn ég verð nú að segja frá því þegar við vorum að æfa hérna úti í gamla dómshúsi

mjög skemmtilegt ég vona að fjármálaráðherra sé að sé að horfa því ég vil bara biðja hann afsökunar en það er ein sena við vorum að æfa úti

er bílastæði ráðherra það er

bíllinn var í gangi og

var greinilega að bíða nema ég fer einu sinni út af sviðinu til þess að breytast í og öskra sem sagt og svo fór hann inn í bíl og ég fór inn

beðinn afsökunar hér með

við vorum bara þess má geta að lokasýning með fulla vasa af grjóti verður sýnd í beinni útsendingu hér á

en þættinum er lokið verið þið sæl